ابغي ارجع لي زمن دلمون في البحرين عشان اجوف جيفه عاشوا اأجدادنا قبل أربعة آلاف ثلاثة آلاف سنة. وأشوف هناك يعني عندهم ال- مصوغات الذهب واجد تعجبني، فأبي أجوف الأماكن اللي يبيعونها فيها، الأماكن والمحلات، وهم أبي أشوف الأنهار والنخيل. واجد خاطري اني ارجع ذيك الحقبة.